اني بنحب انه يكون عندي ضعف مالي مش بس ضعف مالي اضعاف اضعاف مالي يعني شنو بنسوي بضعف عمري? <hesitation> هيكي المال بيكون مفيد في كل الاشيا اللي انت ممكن تكون بتعملها في يومك. بيساعدك انه تعرف تتحرك احسن في حياتك في يومك تنبسط بي <hesitation> باش انه المال كتير بيساعدك في كل في كل اشي انت عايزه في كل اشي انت بتتمناه وبتحلم به